سور رنګ په عموم کې د ځواک، هیجان او جذابیت سره تړاو لري. د دې رنګ په اړه فکر کول، زما ذهن ته د خونړۍ مینې، شجاعت او ژورو احساساتو تصورات راولي. سور رنګ همارنګه - همدارنګه د خطر او ګواښ احساس رامنځته کوي، خو سره له دې د خوشحالۍ او ځلانده هیلو سره هم تړاو لري.